A plasin'ny zavakanto amin'ny aminahy manôkagna: <hesitation> za malôha tiàko be ny aha raha kantokanto iny surtout zany <hesitation> anagnako sentiment varié hoe am'fotoagna ty zahako malahelo de zavakanto karaha ty tiàko za hita, falifaly za de raha karaha ty zany iziny, igny koa no mamparangitry saigny hoe andinindinika foagna hoe kôa ohatra raha mana an'ito de ito ny raha tsara ho hita aminazy zainy.